gott kvöld og verið velkomin í Kastljós veitingastaðurinn dill hlaut í gær

stjörnu sem er einn mesti heiður sem veitingahús getur fengið þetta er fyrsta

bæklingnum má finna umfjöllun um nokkra íslenska veitingastaði til viðbótar

hafa lengi beðið þess að Ísland komist á kortið og nú hefur það gerst við heimsóttum dill í dag og hittum þar

Ragnar Eiríksson þegar hann var frá Stokkhólmi og ræddum við hann um

ómálaða veggi íslenskt hráefni og hugmyndir hans að réttum sem eru sumar mjög vondar að sögn hans sjálfs við fjöllum einnig um dánaraðstoð í þættinum og ræðum við Ingrid

verið falleg stund þegar faðir hennar fékk að deyja eins og hann vildi hann var með langt gengið heilakrabbamein og leið ómældar þjáningar áhugafólk um dánaraðstoð vonast til að koma umræðunni um þennan valkost á skrið í menningunni lítum við í Safnahúsið við Hverfisgötu þar sem síðustu geirfuglarnir ganga aftur á sýningu Ólafar Nordal og Náttúruminjasafns Íslands en þetta er í fyrsta sinn sem leifar síðustu fuglanna sem voru veiddir í Eldey um miðja nítjándu öld koma fyrir sjónir almennings við kynnum okkur líka myndina Unu sem sýnd er á kvikmyndahátíðinni sem hófst fyrir stundu og Dagur Hjartarson

flytur okkur pistil en fyrst er það og þú ert svolítið að finna það hérna inni að þú ert þú ert

sviði hvernig

sem við höfum við þurfum svolítið að hanna matseðilinn inn í þetta eldhús og hugsa hann útfrá því þannig ef við værum með stærra eldhús væri matseðillinn

þetta kemur inn í þessa þessa Norrænu hugmyndafræði ekki bara einfalt bragð heldur að

úr nærumhverfinu nota það sem er tískubylgja sem kom upp fyrir svona fimmtán árum síðan og

á staðinn hvað er það langt ferli maður hefur séð myndir frá kollegum þínum í útlöndum sem vakna klukkan fjögur til að fara á markaðinn og kreista gulrætur hvernig virkar þetta hér stór hluti af tímanum fer í að hringja í hringja í litla framleiðendur bændur sem senda okkur það eru tvær til þrjár ferðir að sækja eitthvað á viku við viljum helst kaupa af litlum litlum aðilum

fjallið til okkar sem styst þannig við

þekkjum og

um það að íslenska hráefnið sé mjög gott og þú hefur unnið víða um heim og þekkir þetta vel hvar stöndum við samanborið við aðrar þjóðir íslenskt hráefni er

því það er svo stutt í það gulrót sem er aldrei eins góð og gulrót sem er á Flúðum og er komin til okkar seinna sama dag

þarna úti í gær og mér skilst að ekki einu sinni þið

hvernig þetta val fer fram og hvernig þið eruð dæmdir er það bara þannig er þetta svona leyndardómur það er alltaf smá leyndardómur í kringum

það sem gerir þá svona marktæka og eitthvað sem fólk tekur mark á og vill notast við er að þeir koma alltaf setjast niður og borða og borga og fara og þið vitið ekkert af því við þykjumst kunna að spotta

vitum örugglega

það hefur bakgrunn í faginu hvaða hólf við þurfum að fitta inn í til að fá Michelin stjörnu

eitthvað sem þið hafið stefnt að leynt og ljóst

að Ísland væri með í þessari bók það var hringt í okkur og sagt að við viljum endilega

næsta miðvikudag og hitta okkur í Stokkhólmi hvað er í matinn hjá ykkur í kvöld ég var bara að lenda

við skiptum oft um matseðil við erum alla vega aðra hverja viku ekki allt í einu en

í næstum því ár og við tekur reykt ýsa sem sem ég held held að verði eitthvað eitthvað lengi þar þetta er svona

að hugsa í bragðinu og það snýst einfaldlega

að prófa þig mikið áfram búinn að vera lengi

margar vondar hugmyndir já ég fæ rosalega margar vondar hugmyndir sumar þeirra verða að veruleika meira að segja sumar góðar líka vonandi þetta var falleg stund og hann fékk að deyja eins og hann vildi segir Ingrid

um föður sinn sem fékk aðstoð heimilislæknis í Hollandi til að deyja hann var með langt gengið

og leið ómældar þjáningar lög um dánaraðstoð gengu í gildi í Hollandi árið tvö þúsund og tvö að undangenginni þrjátíu ára umræðu áhugafólk um slíkar lagabreytingar hérlendis stofnuðu félagsskap fyrir skemmstu og vonast til að koma umræðunni um þennan valkost á skrið Þóra Arnórsdóttir

og Benedikt Ketilsson taka við pabbi minn hann fékk mikla verki og fer til háls nef og eyrnalæknis sem sendir hann heim og segir að hann sé með eyrnabólgu síðan byrjar hann að lamast í andlitinu og þá héldu menn að þetta væri jafnvel heilablóðfall svo þegar hann fer í sneiðmyndatöku þá kemur í ljós að hann er með heilaæxli á stærð við hálfa Mentos rúllu bak við vinstra eyrað þetta var á þannig stað að það var ekki hægt að skera það burtu þannig að hann fer í tvær

æxlið myndi minnka en það gerðist ekki þegar hann fer í sneiðmyndatöku aftur þá kemur í ljós að æxlið hefur stækkað þá segja læknarnir í raun það er ekkert meira sem við getum gert

áttu um það bil eitt og hálft gott ár áður en sjúkdómurinn tók yfir og föður hennar hrakaði mjög hann leið óbærilegar kvalir hafði misst jafnvægisskynið og gat ekki kyngt lög um dánaraðstoð gengu í gildi í Hollandi fyrsta apríl tvö þúsund og tvö og hann dó ellefu dögum síðar hann byrjar ekki að ræða við heimilislækninn um þennan möguleika dánaraðstoð fyrr en en það gerist í raun löngu áður það gerist ekki bara fyrsta apríl tvö þúsund og tvö langur aðdragandi það var í raun þannig að systkinin ég á einn bróður og mamma líka úr því sem komið var auðvitað er það þannig að maður vill aldrei missa ástvin og auðvitað er það þannig þegar pabbi byrjar að tala um þetta að fyrra bragði þá er þetta rosalega erfið ákvörðun sem þarf aðeins að melta þetta er ekki bara svona eins og fólk heldur stundum erlendis að þú bara hringir í lækninn og hann mætir bara daginn eftir með sprautuna og

er langur aðdragandi en við vorum öll sátt það sem hann sagði

ég náði að lifa með reisn mig langar líka að deyja með reisn þetta var þetta var ómanneskjulegt af því að það er jú þannig að það er hægt að gera mjög mikið en það er ekki hægt að lina allar kvalir og hann sagði sjálfur ég myndi ekki óska mínum verstu óvinum þessa hann var bara búinn á því bara sem dæmi þegar allt ferlið fer af stað þá kemur sem sagt bæði heimilislæknirinn sem leggur mat á og er náttúrulega búinn að vera partur af þessu ferli svo kemur óháður læknir líka til að meta líkamlegt og andlegt ástand

hvort þetta sé vel ígrundað og hvort viðkomandi sé með ráði og rænu og

og spyr pabba hvenær myndirðu þá vilja gera þetta og svarið hans var bara núna geturðu komið núna

auðvitað ekki hægt af því það þarf að skila skýrslu og panta lyfin og svona setja allt ferlið í gang það tekur nokkra daga þegar hún kemur aftur daginn eftir og það var alltaf rætt við hann í einrúmi líka til að tryggja það væri ekki þrýstingur frá aðstandendum og það gerði í raun þessi óháði læknir líka hann ræddi bæði við pabba í einrúmi en líka við okkur bara til að heyra svona

hvað hvað okkur fannst um

verið erfitt ef einhver aðstandandi er ekki fylgjandi þessu það getur skapað vandamál líka eftir að viðkomandi er dáinn en við vorum eiginlega bara öll mjög sátt við þetta og við þessa ákvörðun úr því sem komið var falleg stund það góða við að deyja á þennan hátt að mínu mati er að það er líka það sem pabbi sagði ég er búinn að segja allt sem segja þarf við erum búin að ræða allt við höfum náð að tala um allt og þetta er þetta er gott svona ég er bara búinn á því hann bara langaði til að fara og gera það á góðan hátt hefði hann ekki fengið þessa aðstoð þá er ég viss um að hann hefði dáið kannski tveimur eða þremur vikum seinna ef maður hugsar um

bannað samkvæmt lögum að láta dýr þjást og þá spyr ég af hverju ætti ekki það sama að eiga við um fólk sem þó getur gefið upplýst samþykki sitt þannig að mínu mati er þetta spurning um sjálfsákvörðunarrétt ég hef rétt á að lifa á þann hátt sem ég vil ég ætti líka að

partur af mannréttindum og mannúð

í dag mjög sátt við allt ferlið og og hvernig þetta hvernig þetta fór fram þannig að þetta á að vera valkostur þetta er ekki eitthvað fyrir alla auðvitað eru sumir sem segja mér finnst bara að Guð eigi að ráða eða mér finnst að læknar eigi ekki að vera að grípa inn í við verðum að virða skoðanir allra

ekki að ætlast til þess að lögin verði samþykkt eftir tvo eða þrjá mánuði eða tvö eða þrjú ár í Hollandi tók í raun öll umræðan að minnsta kosti þrjátíu ár það sama á við hér því þetta mál á sér mjög margar hliðar það eru siðfræðilegar spurningar læknisfræðilegar lagalegar þannig að það er mjög mikilvægt að skoða

alla fleti og velta upp öllum steinum og taka góða umræðu partur af því er líka að tala bara almennt um dauðann og það að deyja

við tölum voðalega mikið um líf eftir dauðann voðalega lítið um þetta ferli því fyrir sér hvernig vilt þú deyja hvað myndir þú vilja að yrði gert eða yrði ekki gott kvöld leifar síðustu

sem voru drepnir við Eldey árið átján hundruð fjörutíu og fjögur koma í fyrsta sinn fyrir sjónir almennings á sýningunni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

það var engin tilviljun að Ólöf Nordal var fengin til að setja upp

um geirfuglinn ég hef verið að hugsa um geirfuglinn i meira í tuttugu ár hann hefur einhvern veginn elt mig þetta efni þegar ég var barn þá

þá kemur upp þessi söfnun þegar það var ákveðið að kaupa fugl sem er vitað að

frá Íslandi til landsins það verður hálfgert ástand á Íslandi að safna fyrir þessum fugli bæði vegna þess að við höfðum einhvers konar samviskubit en samt var það líka pínulítið stolt þetta tengdi okkur inn í sagnfræðina þetta tengdi okkur við önnur lönd

drepa síðasta geirfuglinn svo kom hann heim og allir voru rosalega glaðir hann var keyptur fyrir ótrúlegar upphæðir ég tengdi þetta svolítið við það að þegar ég gerði geirfuglinn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

eins og þau eru varðveitt í Danmerkur þetta er í fyrsta sinn sem leifar fuglanna koma fyrir sjónir almennings ég einbeiti mér í þessari sýningu að

um skjótfengin gróða að geta selt söfnurum fuglinn það verður togstreita á milli þess að varðveita og útrýma bergið var þakið svartfugli og þarna voru geirfuglar þeir gengu hægt Jón Brandsson baðaði út höndunum og rak annan fuglinn inn í kró þar sem hann náði honum bráðlega minn fugl stefndi að bjargbrúninni ég náði honum rétt við brúnina ég tók um hálsinn á honum og hann blakaði vængjunum hann gaf ekki frá sér neitt hljóð ég kyrkti hann

við lögðum

var að sýningin hefði listrænt gildi og að horfa upp á að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 festival hófst í Bíó paradís meðal gesta á hátíðinni er ástralski leikstjórinn Benedict Andrews sem er íslenskum leikhúsgestum að góðu kunnur

á hátíðinni myndina Una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 benedict Andrews hefur getið sér gott orð sem leikstjóri í leikhúsum í Ástralíu og Evrópu undanfarin ár hefur hann haft aðsetur á Íslandi og hefur leikstýrt bæði Lé konungi og Makbeð í Þjóðleikhúsinu halló Sigga gaman gaman að hitta þig una er frumraun sem kvikmyndaleikstjóri en myndin byggir á leikritinu

þetta dramatísk mynd um eldfimt efni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 með aðalhlutverk í myndinni fara leikkonan Rooney mara og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

Dagur Hjartarson á síðasta orðið veriði sæl í Serbíu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 eftir þriggja mánaða göngu var

örmagna gyðingum skotinn til bana átján mánuðum seinna fannst lík hans í fjöldagröf og í jakkanum lítil stílabók full af ljóðum sem Radnóti hafði ort á

ljóðin lýsa storknuðu blóði sem var stirt eins og þaninn strengur en

sem rak kindur út í poll svo þær virtust fljótandi ský og þau lýsa heitri ást þú ert alltaf hjá mér

til eiginkonu sinnar ró í miðri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

trés svona